Au Para laka vanuga kwalana kai. Vanugana arana era. Australia, ai vonai para alu kwalana ila geria auramapara wagira, ila geria kapu nama kwalana aluao aura gevega woirana, ge inagukuna aura makina geva voirana, Ila geria kapuai inagulu maki vovagi. Goi gemu ririwa inaguluna, oi pene eoma inagulu ka poapia poinagulu oma vira pova aiki ma inaguluka mano gemu pepa mano aoria mainagulu ka aonai oi maia apimu, auraiwa vokapu wa au vonai para alu naina, para alu Arawaku Nauku maki vona para vaa kamuria kwalana ila geria aniani maki vonai rigo lekwa lekwa aurai ne au wanai para alu vonai para kamu arawaku nauku na vonai paara alu gemu numa velakona pagara voia gema taraka vaiva kika pagara voiria, gema poti, gema ririwa aura pagara voiria kwalana ila geria. Wau o geria rina a e aniani voira keikei vavagi aurai wa vokapu aririwana e makina ila ulaula vovagi aorai ila gelakaoana ulaulara reketa era rugbi, navuveala, raka reisi, leva reisi voeau wa ulaula vovagi gekalarana pe au maki na vope avepio leana para marele vo aoni limalima para marele agiria raka geraka iwana raka genvu iwana ne auna para marele agiria e geria <hesitation> stoa vela kora oi ono laka oa kapulenai pe mano verage kukunai pe namba terei nai mano verae manoma wairigo e geria ulaula kapura velakora, geria field velakora pe ono ao aa, ono ao park ai mano velakalaka, geria alu ao kapurai mano velaka makemake, poti mano apia mano ravu geria picnic kapurai, o rikuriku kapura gere vagira wagira gekalara o maurana kapurai Oi pono ao avamu pogoro ao pogoro ne mapogoro laukule gemi numa. Melomelo makina ilana vevaaripa kapunai pogoro veaaoria ne ripa pegere api lelea gaurai ne vokapu pe airiwana e aririwa auka vagiana kwalana geria aura maparara wagira e waguna, e waguna oi kpo ona alu ao numa oi maki magemu vauvau wara oi polaka inagulu keira pove kala oma kopuna ono vawaimai vauvau pe laka o wara o aikina kipo alu ao aukavamu ka pe rini oi ona veamai au geku inagulu e raka kala. Vo inagulu pogo kala aonai wa oi vauvau wagia mape venimu aurai ne au vokapu aveiagaiana e akilagi kilagiana geku maguli omara mapararai aorai. vokapu wa kapu ikana pakilagi kunea wara geria aura maparara rigo lekwalekwa, oi ono ao wau ono voia o aikina ono anikau oi ono waikule aonai oi numai wa oi pono aniani kwalana ila geria aura maparara rigo vagi. Oi ono ao pogo leu pa, pogo laka, pogo ruga ali ariginai. Pogo aniani pa lakalakami ai pogo ruka kau oi aniani goi ono waikulewai aonai wa oi pano nanunanu kwalana oi aura maparara wagira numai. E aura maparara wagira, lakalaka kapura leuleu kapura aori. Pe oi rakaveaina oi emu moni ono vaaikia goi gemu moni wagia emiaona kwalana numa aura moni kwareara geapirana oi mau inaguluna wara moni kwareana mao apiana, aurai ne vokapu nama wa au vokapu aririwa auka vagiana eorana aonai.